Ëch jayoyëch met's tuyë ni'ixë kutyëpë pajk on mëd ka'ak pot pa'ajk on pero je'e ëch je'e waynkuch kuay nyak onyë.